Karazagna voanjom-bazaha le haiky fe, misy pistache <hesitation> le karaha maitsoitso Igny izy tsy de misy aty lôtra fa misy ny arachide.yy le tegna misy aty na <noise> mbola pistache fô fagnatsovagnay azy na voanjy on njare, misy le somary boribory helihely, misy le somary karaha maventivety lavalava na voanjo <hesitation> voanjolava ozinjare fô..